Ohatran'ny tsy maintsy mahita fijaliana aloha izay vao mahita an'izany hatao hoe fahasambarana izany e, Jesosy ary nijaly tena nijaly izay vao nahita fahasambarana